अ, बिल्कुल। जापानऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य दू। जापानऊ समुराई वर्गऊ उदय बारह वीं शताब्दी हाचिस दू, ऐ दोगे अगले कई शताब्दियों तक जापानी समाजऊ इद प्रमुख भूमिका निभयाच। समुराई योद्धा दो निज जो आनु स्वामियोंऊ सेवा लान्च ऐ दोगोतो आनु वफादारी रंग साहस नेतोई। समुराई वर्गऊ पतन उन्नीसवीं शताब्दीऊ मीजी पुनर्स्थापनाऊ साथ हाचिस दू, जब जापान इस आनु पीतंग विदेशी प्रभावऊ खोलयाया आधुनिकीकरणऊ प्रक्रिया शुरू लान्च।